أول شي حتى تقدر تسويه كعكة وايد حلوة. راح أقول لك شنو الطريقة أول شي تجيب الحليب وكاسة مي والبيض مالتك والدقيق وبعدها تخلط كله ويا بعضه مع سكر في الخلاط مالتك بعدها تحصل على قوام المناسب تحطوا عدل في صينية وتدخل الفرن.